کشمیٖری زبانہِ ہِنٛدِس ایکسکیویٹرُک مطلب چھُ بلڈوزر۔ اَمہِ سۭتۍ چھُ مالبی کھننس تہٕ تُلنَس منٛز مدد میلان تہٕ چینلہٕ کھننہٕ خٲطرٕ تہِ چھُ استعمال یِوان کرنہٕ۔